Éká úŕụá ékédép élési élig̀ẁọ álájeḍ élési, átọde, álọṉ ke esio ásin ṃṃọn, atem̱, ásin, íṉúng ásin átuen ásin ámákí átem atém, atemi atemi átemi átemi átemi átemi átemi átemi áfo álásiọ etọk etọk achẹ, mma anye amem. Akpede imeme afọ aṉuyo ásin mmon anụhọ ábála ik’an, átem, anye naha mmoń adé amáchad iḿa afó alá nuñ asio̱ anyé aché mmé mém, a̱ma mẹm afó ateḿe áṇye aliọk, ataba anye alo̱n ke ṃkpo am̱asukọ áfọdiá. Adakada, ake se awuka